ia, irô aspirater àby io zen̈y kôa fa fafan̈ao in̈y zen̈y tran̈o, mahavoafafa tran̈o zen̈y, alain̈y zen̈y loto jiàby laposiera jiàby in̈y midriky an̈atin̈y raha maventy be in̈y zen̈y. Misy karà tioyô in̈y zen̈y zen̈y mangàla izy.